Payụk ɗayị kọɗịm mọn ɗiịzịn ta ɗụka, sẹrrọ watọn tọm nọ ka kụmụg mam gi nẹzị kayị ɗịzịn ta ɗụka a warọpụm rasug mẹẹdọ mọ raz mẹẹdọ yag ɗịz ta ɗụka mọ sẹb tọn ka ɗama wọktọ nọn sẹb raa ka lalịịn mọnọn ɗama wọktọ nọn pịdị yag tẹs kayị ataụ ịt apkọ ba yok ɓọkọ, ɓa ɗurạ, ɓa sẹb tọn seḅ raa, mọ wẹ ọbịm ga mẹẹdọ kị taan nẹrị yịmbụm kọɗịm mọt ɗịizịn ga meẹ mantọ ba yẹl am wịɗi,̣ yag wọyọk wọyọk, ɗam da kaba ɗịyọm baan mọk ɗịzịnụm mọnga sẹb tọn ka sẹb ra pịdị padụk nẹm pon yamba mọnọn yaadọn tụgụt sẹeṛọ seerọ manọn yaadọm kẹnọ sẹrrọ kẹnna taịnọ n lọbị mịn taị apẹ, n taị la manẹị kana lalịịn naka? nga paaz anambẹẹntọm kana ta wanan tayịn nọ ta kụmjịn wam ɗụkam mọn ɗịzịn da kabẹị, pon tịb sam ɗas kị kẹndọn takịn, ɗan sataịzẹ wa nan sọ? tagaa kayịm mọndụngọ gayị na sọgi kayim mondungo gayi mosore n wụkkọ, Ko n yaan sabtụnẹ sẹ yamb yan ọnụk sab da kẹtọ ta yaam warọ mẹrụk do jẹẹ la mọllọ, sịn rụktụkzị, ọnungọ saba kaa mọn sịn rụktụknọ, m ɓa sịn rụktụknọ ya danon mazọ, kaa ɗam anam bẹẹn ịlzị ịno ụksị jẹ anan pọ mamụ ka mụm mọl mẹẹnọ ịlsị ịnọ kaa yịn ɗaa kwadụt lalịịn da paknọ, yịn ɗa kwadụk yaya da paknọ kan wanọ, ụkmo yaagọm waana pẹnụr pịịnị mọl waangị watụ ọni ̣sam kọn par pịdị ọnị kaa pas sụknọtọn yịl yaya ọnị pas mẹịn lịịn mọlwụm baan pẹnụrgo pịịnị waịgọ ɗam anambẹẹn yag ụk mọm ɗam pọtaụ da pịịzị ɗam nan ọnụk sẹẹram kọn tịsị waị ịsị mọs sabụt kẹsi ka anambẹẹnam kẹn tọm a nambẹẹna ka ụiị sị ɗụngusị pọ pụrunjị ka pịịmọ ya ụkmọ ya kọn ya? sị kẹnịn jọ? mọnsị ya ụkmọ n ọkọm mọn ọna ọnịgị n wana nẹẹzị ngaa ma kẹb kị apẹm ngaa ma ya wayịn da sọpị lẹẹ lẹẹ lẹẹ ta pọ mamụ ma sọp lẹẹ yamba ọndak ọkọm maa yaam ɗịyẹn kọng. Amma ma yak ɓọɓom ɓoɓom, ma yak tẹngẹl tẹngẹl, lalịịnụm ɓaanụ mọ yịm pịdị pụwụ ɓa ụzị, ba mọ ɓa ụzị sịɓa ụz mịsị kọnguṃ, nwanan ọnụk saba mar ịsị mọs yas ɓọbọn ɓọbọnụm, kẹn tom anambẹẹna ma sop lẹẹ, ma sọp sọpsị ka pịmọ ɗam pịmọ pị yaị da paksị sị warẹn zọ, mịyẹ ne sọpị kaa anambẹẹn pịk yayam mọ ọkọm mọ tọnzụ ta pakkụ, ɗam ma waan zọ, ya kẹrkẹbẹ ma ngaa paazẹ ọọ, mọs pọdasị sị mọn lalịịnzẹm ma, ngaa paazẹ ọọ mar lalịịnzị ị rụktụkzị ma, naa paazẹ ọọ sị warẹ ɗob mụm kụdẹ ta kaba la lịịnjị sị ɗọn la mọlị waanzịm kụdẹ, ka pụbẹị nẹ sị ɗọnnụ ka pụbẹị nẹm mụm kụdi yak ụk pụkụ ma yaan ɗịkụ tọmẹị sịga mọ sị ana saba sam b, aan sẹrsị ọnnasgọm ọnai gọn kẹrkẹbẹ ọtịsịn ọkọm mọnjị yaan mẹrgị kas kọt kọ mẹrgị sịdịtị, mẹrgị tẹịzẹ wa pọdụkzị ma ya ɗịyọ pịdị tẹp ɗam ɓaan ma yag ɗịịzịn ma ba sọpị sị atun ụz sị. Sịga pịịmọ ɗiịzsẹ sị yịmjịn wasịm, sị yịmzịn yẹ pụd lalịịnzẹm, sị yịmzịn yaz wam ɗọgụm, ɗam pịịm ịlsịn ịsị sị waan zọ, npịịm ya kẹrkebẹ ta ɗilọm ɓụk ta ɗịlọm kọng ɗịlzịn ɓaan ɓụkzẹ a wam mọ kọrụt ta kẹb ananbẹena ka tak anambẹẹn yịmjịn yaz wam ɗas kanjị, ɗam wa yaajịm yam yaan yaz sab da keb anaambeena, iki yaan ya ɗụl yayam ɓaanụ mọ ɗangị ma wọktọsịn kụdị, sị yaan wẹẹzị ma yaan wẹẹz pịdịm ma saan wamanjaana ka lalịịwịn, ka nẹg kam ọn waam lasaar anam kaan gị pod kịna wam ɓaan mọm gọ kan mọnd gọ kịna ka nẹg kam ọtụ sị ad ta sọp sabam sẹẹrsị ọnagọ sẹẹr sam sẹẹrsị anasgọ, zẹ a wam mọ wọksị ta kaba ɗịịjị ka ana nụm mọl waanzị, sị atọn ɗọọnị takịn sị pịịmọ ɗam pịịmọ pị ụkmọ mọnd gọ pịịnị ɗam pịị ni yaam ngaka? kọngụm mọnsịn sụm pịịmọ pẹndan mọdgọ wa la kiɗaụ, pịịmọ wọk tụnị wọkụn anambẹẹna, anambẹẹn yaan wẹẹn wọm mọ kị wan pịdị mad wa ta ma mad wam lasaar ana, kaɗam pịdị yagkayị pịịndọn yaan yaụ yor yor, mọ anambẹẹna wọk ị wụn nan, ka anda ɗịlọm kọn to ma yaz ɗịyọn kọn ka mọlwaanjị. Sị wẹẹnụ ɗama wa pịịz wam ɓaan yịmgọ pịịzịm yaan gị mọndị, tịbị ka anambẹẹn an ɗi sẹẹra takịn kaa tunɗa sị nẹg kaa sị wasịm ɗam pọrtịsị waan ɗịyọ yaa, kama ɗịk yaa, sẹẹrsị manọm baan ọnasgọ sabọ ka sama yamba kwatụk ɗịyum maga ga ɗi ka mọl waangọ, sama yamb kwatkọ nataịzẹ yag wataịzẹ mịyẹm ɗa tọ rụbu sama yamb ọptamgụ saịmụ sị ọt ta sam kọn sịga lalịịnzẹ, na ɗịyọm sụm la lịịnzẹ, ma yaa kẹrkẹbẹ ɗịljị kọng tịltịlị ka mọlụ waanjị ɗịyẹịzẹ ma yaazị kọn sị yas ɓọbọn ɓọbọn ta kịịzị kaa la mọlwụ yị nịnna nẹ yịnịna tọm tịkị li wam la mọlwụ mọnd gọ pịp kan pa sị kan an da ɗịlọm kọn sị wẹẹnụ ɗịlịm mọs anjẹ yaan saan maị tịkị sama ɗịyị manzị sop kọn ụkmọ anambẹẹna mụm baan kụdẹm da tal ana mọl waanjị yaan yaz wẹẹra ka sam pandan ka ɗịlọm kọngụm lọk kọt lịịn mọlwụm mọnd gọm, ndam yịn ɗẹ kayị ko yịn sịn sịdịtị sai ɗịịg ka mọlwụm ɗọk ta manjẹ to amma an ɗịlọm kọn ɗa je, yịn payịk ɗayị, yịn payịk ɗayị. Wọrọp, wam mọ wẹẹzị nẹm mịnị nẹẹ tụlzị wẹẹz sẹẹram ɓaan sẹẹrẹị an ɗa, pandan yag mẹrgẹ kị sam sẹrto anam nẹẹgọ to sabị mọnọn yaan adụk ɗịyọm kọng da mana, sabị mọnọn yaan adụk ɗịyọm kọng da mana, pịij sam lọmọlgọ atuko ka ọnakọ nam kong ndam ka pọnị, mọ kak ya mẹrgẹ kị sam ɓaan kọngụm ọnọkkọzẹ da pọkọ sabị yaan wọkkọ, mọ sabị mọnọn kị wọk pandan, pandan kị atụ ta kaba sẹẹram ɓaan la mọldọ ọtụtgọn saba kị lọịdọn ki nụm mọlụ waando kị yaịdẹn kị kadam la mọlị ɓaan ɗị ad sabam mọ ɗangị yaan kị yat bobọn bọbọn, mọ ɗangị yaan yat ya- yanran yanran, anambẹẹna wẹ yanran yanran ọnambẹẹna wẹ yaụran yanrangị zẹ kaa lamanzẹ laa ma la mọlwụ pas yanran yanran, yịnị wa pịịzị to sam ɓaan sẹẹrẹị anzẹ yaan tị kị wa pịp yaam ɗọọn sab pịp sab yaan yat kọng ɗam sama ɗị wụl ma sịmma pọkị ɗọk ma ɗam nẹm wụl nam gaa sịngem tọọmị ɗam na taịzẹ ɗam nẹm mọ yaan ɗịt ka lalịịgịn anambẹẹn yịl yaya ọnị sọpkọn da ɗịlọm kọng ndan sam ɓaan la mọlị ọna anambẹẹn wargọ mana ɗọọnẹ kị manị ɓa yaz ɗasa mol waanịm ɓaanụ. Sam ɓaan pandan an ɗa ɗịlọm konzẹ anambẹẹn yaan wọpị watụ waụ ɗọọn pịdịm mọ ɗịwụn gaa lalịịwịn, tịbị kan tẹẹmẹ wam anambẹẹna payịn ɗayị nem, mọ war tọmẹị wa anụgi,̣ sẹnụm ɓaan la mọlị ana wọkkọ pandam, sẹn maụwụm ɓaan ɗa yaụ yanran yanram da kị pandan, yamb yaan wọpị yaan wọkị yaan ɗụrị yaan yat kọn yaan yat kon tamatama, mọ sẹẹram mọkkị warẹ ọnị ti lamọlgọ, mọk kịpịyẹ an yaz wọk wokẹ tamatama mọnọn wọkkọ ọbzẹm rasuk meedo, ɗa ken da ɗuka to sẹẹran ɓaan sẹẹrẹị anzẹ mọnọn ɗịyẹn yaan yat kazak kazak, ɗịyẹn yaan yat kọn, ta sẹẹram ɓaan sẹẹrẹị anzẹ, pịịs sẹẹrọ tọm sẹẹrọ nam ana nam mọ wọkụna a kọn kọ ọnakkọ sẹẹrẹị nam kọn a kọn, ɗam kọlị kị atụ sẹẹr rụụg ɓada ka mọk kụs wị to ɗa nẹka ọna sẹẹr rụụg ɓada ka pas kụs wị, pịdị ɗa yaa mịyan mịyan, la lịịgnẹị gị ụzị pandan kị ụzị nụm mọl waanị ịlsị ịkị kụmụk ɗịlọm kọn ta pọ pandanụm, mụm ọnụk sabị miyem sabịm kẹnna sabị ɗasa, ɗam sabịm kennam sẹẹrẹị anzẹ sabị kọn, sabị mọnọn an ɗọọn pịdi tamatama sabi an ɗoon pidi tama tama to mịn yam ga ananjẹẹrọ nam kọn. Nam mọnị ọtam saba nam kọn sabị lal mụ, sabị wọkmụ <ụnịntẹllịgẹblẹ> sabị kọn tamatama mịn tag ɗịkɗịk sẹẹro anam gụ sasẹ, ɗịyị mọnọn yaan yaat kọn, mịn ga lalịịnụm mịn ɗịịzịn ịm waịzị mịnị ka mịn wẹẹg wam mịnị payịn ɗayị tẹẹmẹm mọl waanụn kụdẹ mụze adgị, mụzẹ adge, ịmụ waịzị mịn ga lalịịnụm ɓaanụ, mad wan ɓaan lasaar ana mụn ɗok yaan ịl tadị kị yaazị, ta ɗịlom bụgụm mọn ọnọ anambẹẹna n sẹẹrọ anangọn n ọnọnọm ɗịlọn kọnụm anan, a mụn ɗọk yaan ịl tag mụm ɗọk kị yaazị n payụk da sẹẹro tamatama anangọ sẹẹram wakụnọ tamatama, sẹẹrị wokunna an ɗịyọn kọn ta mana, sẹẹrị an ɗịyọn kọn ta manọ, ɓịkọị mịyẹm pịịg seeram ɗasa tọm ananjerwụm ɗasa mịn wẹẹg ɗị taịzẹ sag kị pokịm ɗị taịzẹ yat kọ yarann yarann yatkọ yanran yanrann yanrann yatkọ yanran yanyarn ɗị taịzẹ mẹndutgọ, mẹndụtgọ gayị, ɗịyị mẹndụtgan gayị hai!!! sẹẹr taị kongụm, sịdam sẹẹrọm gị ad sam ɗasa watụ sọ ta sẹẹr ta pọ la mọldọ sẹẹr taịzẹ pọ sịpọ paịɗa nẹ kaa sẹẹrọm amma sẹẹrọm kọnụm n sama yamb da kẹbẹị, sẹẹrọm kọngụm, wẹẹg ɗịyọm ɗasa kị par yaazọ watụ yaan nẹb wị. To sẹẹrsẹm nọn nẹẹzị nga paj sẹ sẹẹram sẹẹrọ anangọ n payuk ɗa pandan sẹẹrị wakụnọ ko mịn yag ɗịyọm ɗasam, ka mọl waanụm, tịbịị pẹngụr pịị waanụm pẹnụrgọ ɗịyị yaan yat kazat kazat, ɗịyị yan yat kọn, mịnị yaz ɗịyị kọn ga lalịịgịn, payuk ɗa yamba tamatama ka sẹẹram sẹẹrọ anọngọ sẹẹrẹịzẹ wa tịktọm nan padụk ɗịlọ na paazẹ n payịk ɗa paazẹ ka pas ɗa atan sẹẹrsẹm mọ ɗanyị kandal lalịịn waanọ, n mọndgọ ka lalịịn mọllị anambẹẹna la tal ananambẹẹnyaan yat kịịgụm kịịgụm, kaandal anambẹẹna yaan yat ɗasa, bị lalịịnnọ nẹ kwanịn, anam bẹẹn wana watụ yaagọ ɗịyọm kọn, kanụm lịịgịn yaị ɓab dọm ɓaan mọ mana ị wọb mụ ɓaan anambẹẹn wọbgọ wọbụk kayịm, an da ɗalilin sam ɓaan sẹẹrọ watụ ọngọ n yaan tị ɗịllọ, n yaan wọb anambẹẹna ịno, n yaan yas ɗịyọm kọn gaa anam bẹna pụụdụm anambẹẹna ọtawụ ọtawụn kẹwụ wọbụn mịnị ịwụ, mịn yaan yam ɗọk la lịịnmụ yẹlzịn tụl apẹ mẹmọ, lịịn mannọ ka lalịịn mọl waano, ka ɓịkọl mọllẹyịm tal, yẹlzịn ta ɓ̣ọk ɓọk apẹ mamọ lọsịn apẹ ụkan nan an ụkmọ nọn. Sam ɓaan seerọ anangọ, seerọ ɗa ad saban mọ moɗanyị anamben ɗa ɗawụd nọ n ɗawụt mọnno,̣ ɗa nekaa sabị mọnọn, n adị wan tọm ana ker kama, anambeen min yaag kịịgụm kịịgụm, anamben yaag kalyan kalyan, ɗam yaag ụkmọm n paịgọn ɗa seerọm ɓaan anango saba ɗịmụ yaazụ kọn memọ mịnị yaazị ɗịyọm kọn memọ ɗịmụ yaag kọn tamtama, wam an ụkmọ nan? kak weeg lọ mọlgọ wịi gị wa ịllọ, ad kụ yaan neb wị kụ yaan ɗọọn saba, sama yamb kenek la kabeị, n sama yamb kenụk la kabeị wị yaag nebsị ɗịyị yaag kọn kazak kazak, nan sel yamba naa ka pịdịm ɗọk ne anamben ya kịịgụm kịịgụm, yamb ọn ọbịn ga neez saba nam mọ ad pịd ɗọọn ɗịyọ, sịdam nam mannọ yaag ɗoonzị se ɗọọnnụm ma anambeena mọ kaka yaaz mergem kọn la mọlgọzụ kịịgụm kịịgụm kị keb ki ape ka taan ɗịkɗịgịm amma ka ɗịyị kọn ma ɗịịz kọn kọn da kọr mana to ka ɗịyị kọn ma ɗịịz kọnkọn da kọr mana to pa tụụb manọm baanụ dịyọm kọn wa yaazọ saan kị pọkị wa yaazọ sama yamba wa wok kụttọ mịn wanan ɗọdọk ɗọdọk da kọrse, mọ sọọre mịnị wọ sịm kanɗam mịn sịmgụ mịn halzịn ɓan ap ta kemụ mịn kịịgụm kịịgụm ka ape, mọ mịn tag nerị ta kị yịllịm mịn wan tọm anangịmụ mịn tag nerịm ayammụ nang? ayammụ nem. Ayammu nem. mọllọ n payuk ɗayị tama tama, kị yịl pịp ko nụm nọn ya ɗịyọm kọn, n paịgọn ɗaa sam lamọlụn anango To ɗam mịnịm mịn adụk saba ti ape mịngị pọn sam mịnị onị lamọlmụ, mịn waa wọkkụd kụs wịịm mịn adam gị sam mọwa nẹb wịị, sam mọ ad kalkịị, sam mọ ad ɗịyọm kọn, nsam mịnị gị ọnị apẹ, ọọ npaịɗayị sẹ sabị